Momba ana kivaha dia ndraika an dia mampirindra ananjy amin'ny éco système anaty ala kagny dia zareo zany mivondrona, mipetraka agnaty ala akô dia masiaka dia miaro i atiala io izy dia sisy olona afaka miditra kose afa-sy zareo foagna avy akeo